أحب لعبة فورت نايت كثير، ألعبها مع أصدجائي على الإنترنت ونكون فريقا نتحدى بعض، الاستراتيجية والتعاون بيننا هو الذي يجعل اللعبة مثيرة ،كل جولة تكون تجربة جديدة، نحب نتشارك هذه اللحظات المضحكة والمواقف المثيرة الفرح والفوز مع الأصدجاء يضيف لمسة خاصة للعبة.